من آخر الأماكن إللي زرتها هي أهرامات الجيزة، والحقيقة إن هذا المكان مرة رائع، يحكي عن تاريخ وأصالة مصر، ويحكي عن الحظارة العريقة إللي هي الحظارة الفرعونية، وكثير أعجبت فيها وأتمنى أتمنى إني أزورها مرة ثانية، وأنصح كل الناس إنها تزور أهرامات الجيزة لأنه فعلا مكان يستحق.